जीन्स क छोटी जेब घड़ी रखण क लिए डिज़ाइन होलु। पुराना जमाना म जेब घड़ी पॉकेट वॉच राखण क रिवाज होलु। आजकल यो सिक्का, चाबी या छोटे सामान क लिए इस्तेमाल होलु।